ye ijlu naá ye kui'ya ndavai jue'e lo ni naxoxijii naá, lo nda xijoña'a ye china naá, te kui'ya onoi, ye xe'yu naá ni ndee ña ni ndaku ka ye china naá ye xijoña'ai, ye rrindi naá ye ni ndeei naá te kundeenduui jue'ei ndavai jue'e, ye nchila'wa naá ye kueni kueni jue'ei naá, <noise> ye lo ña inoi. <noise>